निदर्लेनि कल्सर् कुअ निदन्ग्ब। <hesitation> भिको दुत्छ् कल्सर नब नज इज। <hesitation> जैक मिसल्नि, एम्फसिस् ओन् तोलेरन्चे, <hesitation> ओपेन्नेस्स्, सोचिअल् लिबेरलिस्म्, स्त्रोन्ग् फोचुस् ओन् एकुइत्य्। एकुअलित्य् अव् बन्सिन् <hesitation> फोकस् कलम् नै। एकुअलित्य् अव् प्रिवच्य् मिसल्नि। दिरेच्त् चोम्मुनिचतिओन् अव्। <hesitation> सुजास् दि लनि-लनि <hesitation> नै पुर अव्। भिसल् न बन्सिन् फोकस् कलम्। <hesitation> भिको मिसल्नि, अर्तिस्तिच् हेरितगे निदगै। <hesitation> मिथिन इज इज। भिको मिसल्नि, <hesitation> पैन्तिन्ग् कुअ। पैन्तिन्ग् फुर, गोल्देन् अगे नि पैन्तिन्ग् नन नज इज। <hesitation> भिको मिसल्नि, स्य्म्बोल् फुर अदबै। विन्द्मिल्ल्स्, <hesitation> तुलिप्स्। छनल्स्, छीसे, <hesitation> जैक मिसल्नि, प्रोफित् अव् बुस्तु फुर <hesitation> नन नज इज।